الشعر ده من قديم الأزل العرب كانوا عندهم شعر حتى نسمع إن هما كان عندهم شعر كويس جدا وكان فيه شعر هجاء وكان في شعر ذم وشعر مدح فا لا الشعر مرتبط بالعصر القديم أكثر من العصر الحديث ولكنه أتشهر دلوقتي عشان خاطر بقي عندنا أغاني وكده فا بقى الشعر بالنسبالنا مهم برضه.